Kolera bleu ndraiky é ma tiako maloha é bleu satria kolerandalahy maloha volohagny avakeo satria koleran'ny langitra avakeo koleran'ny ranomasina tena mafinaritra izy ko fa amign'ny lamba olo izy ko tegna tsara é manaitry fo.